जब हम स्केट बोर्ड के बारे में सोचत है। तउ मेरे मन में स्वतंत्रता संतुलन और रचनात्मकता की एक अनोखी भावना जाग उठत है। स्केट बोर्डिंग ना केवल एक खेल या एक परिवहन या कोई साधन नाहीं है। जो अभिव्यक्ति को एक माध्यम है। जीते हर चाल और हर मोड़ एक व्यक्तिगत स्टाइल की झलक दिखात है। जैसे ही स्केटबोर्ड पे खड़े हुई के सरपट आगे बढ़त है। हवा स्पर्श और जमीन के संपर्क की अनुभूति अद्भुत लागत है। स्केट बोर्डिंग में गति के साथ एक चुनौती होत है। काहे के मारे स्केट बोर्डिंग में अपने शरीर को संतुलन ठीक बनाये राखन परत है। और अगर संतुलन नाहीं ठीक हुईये तउ हम लोग गिर सकत है। जऊ हमे जोखिम उठाइबे और अपनी सीमाओं को चुनौती दिबी याद दिलात है।